விலங்குகள் மீது பரிசோதனை செய்வது நெறிமுறையா என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினையாகும், மனித ஆரோக்கியத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அடைய சில சூழ்நிலைகளில் அதை நியாயப்படுத்த முடியும் என்று பலர் வாதிடுகின்றனர், விலங்குகளை குறைக்க கடுமையான நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களுடன் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். துன்பம் மற்றும் வேறு மாற்று வழிகள் இல்லாத போது மட்டுமே. முக்கியமாக, சாத்தியமான நன்மைகள் சம்பந்தப்பட்ட விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் தீங்கை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்கள் மனிதர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சாத்தியமான நன்மைகள் காரணமாக விலங்கு பரிசோதனை நியாயமானது என்ற அனுமானத்தில் செயல்படுகின்றன.